ऑस्ट्रेलिया के अगर बात करब। तो यहा एक से ज्यादा सभय्ता मिलथे। यहा पे लोग मन भी इधर उधर से आके बस गइन हवे। ऑस्ट्रेलिया के अगर पूछिया तो वहा के पाक शैली। में मटन समुद्री खाना अउ कंगारू आथे।